<noise> Igny aloha da tena ila mba hiala amin'gnyy hany miparitaky na hiala amin'gny ranondraha amboaritegna. <noise> Igny izany mba mampilamy tragno, mampadio gny tragno sady azo antoky koa gny hany karakaraitegna. <noise>